Toh reza woo day, a gwayo ga baa gumo zama ɲga no wanzamay ga goy da, kuma ba hay yaŋ ka te ɲga no i ga goy da. Ni di wanzamay day ɲga no i ga cabu nda, ɲga no i ga hayo da i ga kambe camse ka da, i ga cee camse ka da, i ga goy te da, da bor hay koyne ɲga no i ga ize fume dumbu nda, ɲga no i ga hayo da, kuma i ga bor kwattu nda, haikulu kaŋ no du nin, ni cee ga wala ni kambe ga day i ga bor kwattu nda a goy mo ni di noodin i ma kande safari ka daŋ, da ni maray no, da kuuru ize no ni gaa hamo ga naŋkaŋ tooru, i ga daŋ ka dumbu nda ka'ka, wanzamay mo ɲga no ba kuri no i ga ka ni se da hilli no i ga ka ni se ɲga no i ga daŋ ka kwattu nda, don ka ɲgay gwayo te ka'ka, ka kuro ka ni se, i ma daŋ ɲgay safaro, ka goy da a kulu, ɲga day no kaci ɲga no i ga gwayo te da. Da cabu yaŋ no day, da manci ɲga no i daŋ day ciya si cabu ya. Zama i si ce bor cabu wadin si no. Ni di mo, <noise> da hunkuna no i na zanka hay, ɲga no i ga ne i ma cabu nda ɲga no i ga daŋ baŋgu nda, ɲga no i ga goy kulu te da. Wanzamay do haray, ɲgay yaa day bor kulu kaŋ ni di ɲga day no i ga kuuri nda, ɲga no i ga hayo da ɲga no ga goy i se.